ننصح صاحبي بش يهز معاه الكتاب إللي يراه يقرا فيه وين ما يروح على خاطر كاينين مرات يكون عندنا الوقت عشر دقائق ولا خمس دقائق كي يكون الواحد يخدم ولا يكون في الطريق نصحوا باش يجبد هذيك الكتاب ويقرا منه ويعود روحه عقبل ما يكون راح يرقد يشد الكتاب ويقرا منه باش يستفيد منه.